जो यु हमिंग बर्ड पक्छी चीन बल वो बहुत डीरे डीरे चलके अपना पंखो को तेज़ तेज़ चलुँड जे से वो बेटे ऊर्जा मिलन्दी गर्मी मिलेंदी तोह वो वे गर्मी बने बने की थकड़ि नई ची वो बहुत देर टक्क उडी सकद |